Mamar, sias nga raman barangaga iar. Toqor madu i as ama saski nango di me das kri ve ngu ruqum dias meda qalengo roqote i navat ku nan. Bawa memar ives kale ngo ivuk nguat names nokop. Pas ngumanatam dapes aiqi yi ruqum ba yi monak. A naqas ngu tuqum, memar i va nguarat naramgi disa savaruk. Totes ngitkri gu nan qaliqi bas me da ngo nanetk naqi sap ama qavalap. Ba natk parama qavalam qarkom i ngo mat lagut toqorkri sa ngo bing sanas ba sa soqop ngo sanes. Gu ngara lugurini ngu na nguanes. E disa ngua taram. Vatuququs ta qoir nguna manatam ba nguna manatam dap ngua taram iva ngu ruqum i roqote ngo di ama lavopki nango. Ngua taram gua lat. Va nguruqum vatuququs, ngoedam, ngu qumar, ngu qumar ama peletkana, dangdang da ngu monak, unak ngua ret samat letki ba ngok. Ngu monak ba us, natk utet, utet savaralat. Unak ut masana i roqote i ngo di ngo matlagut ti talem ngo i matlagut, ngo matlagut it qale ngo maqalale te para ma ma davequtk ama yaqon natk dangdang da go morka qaman nani ango. Qri qamet set e Madang ba qaleqa et ka man naniango ba unmet. E da ngua taram i ngua tualat toqori vatuququs i roqote i qa di ama ma teacher. Ngu ruqum vattuququs ba ngu monak ive saqa iva qatas nitk katet. Qalengo, dangdang da ngu qumar ama peletkana, da ngu ror ama bul, ngoedam natk kalengo roqote i nokop kalut parama risu angarivarap. Koir anga lat karkanga iva ngua tualat nanga. Yo nitk ut met ba sare samat avat, io da ngo tualat. Vatuququs i ngu ruqum da ngu nan. Dangdang da vasango ba ngu, ngu monak berak ama risura ve ratet tisu, e Douglas kana ratkpek. Aiom andret savama elementary dap aiqa qa tet savama primary bani su. Qoir ngua magam sa iare ngua es, koir memar iva nguna magam sara ive ra ret mavangam savama risu, ra ret ma dungdung sava ma risu, koitina mas. Aingo di qoir ngo roqori. Kopki naniango vama lavo ras nitk tatet sapma risu. Natk koir memar iva nguna rak nara mavangam dakopkive ri tal ara aratmas ive mani qunung i mol varara da ras arat mas. Me ba qoir, qoir ngu na ong arangat mas i qoir memar namat mas da ngu, ngu vo da ra nga, nga money, nga ligar. Ve samani qunung da ri vodam baqarias, soqop di aira di rataram ra ter ama tin bodam navama yanga ma market kana. Ta mer. Toqote i yarong i rin bodam vari rong di ama gilirong ba qoir memar iva aralak, qopki ve ngu ngung arat mas nare navavat toqote va qas pa alaki. Me ba sasa praqa savama risu, tamas, das dangdang nango sara mes eseng nasarara savama risu. Ba qoir memar ive qopesi rina manatam ma dungdung. Sabangang daqopki ve ngu monak qopki ve ras nitk ti manetam. Bas madu qari ama lavo nara di qoir memar iva, ive sabangang ri manatam sam sirki da ri manatam sa qusem ma dungdung qoir. Qopki ve ngu monak sabangang. Ba ras natk kopki ve ri ror ba ri manatam. Aingo di go guanga yanga. Ma qanaskanes. Koir ngua ama ranet nango. Ba qoir koir ama ranet nango roqote iva ngu, ngu tanet nas sara. Ngu monak paqara sapma risu, dadang da ngua tet savara lat. Go gialat, iva ngua tualat nanga karknga ma lat nama sariyar ive sadangararon, bama ma lat marama varam qri va me di ri ruqun iva nga manmaqun imalak, memar iva ngua ret sava nga manmaqunas. Sa gu madaram di varara, va ngu vinam di naksa ngu monak. Baingo diama qanaskanes di yanga. Ba, ba dangdang toqote, ma mota bopkias dangdang toqote diopki ve duququs tiopkive ve ras. Kas nitk kilak nokop. Koir memar ivasa ngu na yiradeng naqa iva qaret. Qopki va ras natk tilak. Qopki ve si sabangang di qopki qoir kana manatam ma dungdung. Qopki qoir anga qavalam qarkom ive ngu rigam sama lavo, di qoir. Qop mamar varama duququs ti ve ngu ruqum, ngu tuqum di mudu di roqori as meda qale ngo daveram na gu nan. Dap qalengo vat yaranga i go yar yaranga. Di qale ngo ngu manatam. Memar iva ngu, ngu manatam ba natk sa nguruqum. Nguruqum di naska me dama sanang aqa di qatet naksa, ba qatet, ba qatet, ba qatet, ba vatuququs. Si di ngu, ngu sangar ama guitar ba ngu worship. Ba, ba bangbing matnas da vasango ba ngua tualat nagini. Ba madu i ngo diama raki, ngua rualat nama manania nap ama qavalap parama sagak e qunung. Ma sagak e qunung di memar ive ngu, ngua rualat nanga manania. As patuququs i ngu ruqum toqori di ngua rualat na manania nirong doqori. Toqori ngu monak, dinak ngut pastamna nama lat toqori. Ngu monak pa qale gugu kabala marama mung irom dap ngo rualat na rani da rani, da rani, da rani. Dap mamar mes qopki ut memak ka mut ti qa mut mosmos. Qopki qamu ani vamge dopki qamu ani vamngo dopki mosmos koir memar ive nge roqor nango Qoir ut toqona, qa sam ut it ut toqona but taman, butas buri manatam ba roqorko soqop ti qopki ak mos tak mos. Vat e qunung sa qanaskanes ngo, sa napangang doqori i ngu, ngu manatam banak sa me qaduqi qa tap ta ngo tu gu sanang. Va ngo ru ngo rualat na yarani vatuququs na sa rani, na sa rani, na sa rani ba, ba dangdang i sabangang. Si di qoir ngu manatam memar. Qop suk mat ngo maqalak nasa ngo ruqum, sa ngua tuqum qanaksa ngo tu gu sanang parama girong qarkarong saqa ngararagana. I yarani ngaranas pa yarani ngaranas. Mamar mes, yo ba dangdang. Aingo di ama latki nango. Madu ngo di nak qopki madu, di ngua tualat toqor nama gomeka. Ngu tap mat. Ba ngut pas ku mrang. Ba ngu rat ama rem. Ngua tualat ta roqor kri ama gomek da roqorkri ama lavopki. Ba naksa ngo di madu go blok net e liaqa. Ba gu kakao naksa nga, nga bigam navat yanga gu kakao. Ngua bigam qure amanga manania nimalak, vus manga dopkomalak unaqa nga garinga nimalak. Dangdang da roqorkri ngua met ba sare sava vat. Natk time i ngo, ngo me ba sare sava vat time Tokomar di qoir ka wanbel kana ngo, qoir sagak naqa qana ngo ba roqote ive ngo rat yarak naramit. Ki maniva ngo rat aung nare. Yo ba ngua met dap gualat i madu ngua tualat ti ngo tualat toqor nama gomeka. Ngu tap. Ma but, rat ama rem, ngu rat ama rem nama qumasatka, sanamak dama sipet. Ngo tualat nama sipet. Yo, va ngu tal amat mas navaralat ti qoir ngu, qoir ngu tal maqalak. Ngu tal ama talap, dama langes ap ama talap, ma ban-ga. Nagal alul, namani miqumgi, naramena me balus ba namono me vagi. Ngua tualat ti qoir memar. Memar iva ngua da nguavas ti ngua tualat, ta ngua tualat. Si ama talap di ngu tal, ngu tal mamor Yo ba ngi la i roqote di gu sneng gi yaretk, sia muqun nango varama ngariyet ta mudiom ama qoe sa. A qalengo maniqunung. Toqorkri mudu aingo di qoir ama latki nango, ba ma latki nango. Kalengo roqorkri qretk i qoir kia taram ya tualat Navat ku sneng-gi ba navat ku ileng, ba ngua tet dama ravarka vagu ileng, di gu sneng-gi di ngua tet ta sa suksuk. Yo ba qale ngo mani qunung Soqop ta gua lat i ngua tualat nanga di va ngu kuk, ngu qumar ama peletkana, ngu nedam, ngu tor ama bulap. Marmar sanga ma lat. Toqote di sias ngut suqut iva nguang spat nama lamas. Medave ngungspat nama lamas. Ingmat ti me as ngu tu vrare ba raringa ngaungspat perango dap toqote disa ari yaranga mena gu lamas i gamet. Di aingo soqop ngo ngangspat. Si roqote di ngutsamna iva ngu ngangspat nama lamas. Ngut siqut nagu sneng-gi. Ngut siqut nani yanga guanga madu, soqop tiso qaleng roqote, ba qale ngo vat yarom ama qavalam vat yaranga ma qoe isa me qunung dakmone. <noise> Mamar navat yanga ma lat. Mamar iqopki me e Ngamuqa qa sam engo roqori. Bave koir ngu tanet nas sa go lat. Madu aingo diopki qoir ngu tanetna are, are ama ngatnanak kana di yit tanet na. Sa ya mer. Yi tanet na sat tes ive sa nagak ka monak peraqara. Si di yi saren nara ive ve rimonak paqanas i aingo di qoir. Si di nguataman saram da ive ra tat maram ngo. Rit yanam beraqango si di ri monak. <hesitation> Madu i as ama lavo nara. Ba ra masana. Soqop di qopkias ka iar yanga di yanga ba roqote. Dap mamar mes. Mamar navat yarom ma qavalam ingu sameng na gua iar. Mamar.